Phiyaba phatarni hasteo gari rent ni nangmani manwirokno naiwi chengdi. Kwbangma company rokni bagwi kaham khe malkhung chalainani mung passport tei credit card nangnai. Kwbangma hasteo gari chalainani permit IDP nangnai. Online ni bisingtwi juda juda rent ni borokrok ni rang no nainani tei swkang ni simi no book khai di. Bhajao bima lamarokno naiwi naidi tamni hwnba baksa credit cardrok bharao rang rwnai. Fuel ni kerong mileage ni simi tei kwplai phaimani kerong no naiwi naidi. Motor chalonai mannai swkang gari no naiwi naiwi photo naidi. Amchaini gari chalaimani kerong tei lama ni marirokno swngdi.